<noise> Ty karaza raha finomy haiko zao: toaky, ao zay ty toaky gasy, ao kea ty raha mamy ohatsy lamonady rey, coca, lafa jus rey. Rey zao ty haiko rey.